Umum inya unum awea nggu na mɛn tɔ umum isari igu ibɛn na anang akɛrɛ. ha uwurwi ki iba adzaa mi izuwa umum iba iyei izuwa nɛ gɛ mi icivakpɛ ihwɛng uwɛrɛ ninɛ. unga aba akora rimi umum ivare ra amenam gɛ awu unum unga adene unga gɛ ba adzaa tɔ amɛn ananga sar afɛɛr amɛnam igu ibɛn amɛnam ni sisei sisesum unga atsu mi mi nggɛ umum irherha akɛrɛ amenama adɛɛr iba ikpɔ izuwa ni ikpo ubin kpurkpi imesayɛ umum ki imesawe awakacim umbɔ adɔpa amɛnama sara afɛɛr unbi kpɔ ki irherhe ni sisei